Ngeshwa mashona mrire. ngekya mringa horikoni ngakarikir futa ngawisa kidogo na kitungu kitaa ngame karure vunga kiarikoni kameshemka ngamamringa woo.